Par igesma wen axta gielnama. Gunu zak gak nak diꞌltsa ikëma dziꞌn or dze, loxna or be uyobc̲h̲a nkiꞌn gow stseꞌma wen loxna kwasma nup, ga dzekna lëꞌma ber be uyobc̲h̲a nkiꞌnda kwxindoꞌ, dzekna xka zak igesma wen axta gielnama. Saꞌnda diꞌltsa ikimbiasma axta kwxin gowstseꞌma konde lëꞌma iges giaꞌlá nap nika igesdama wen nika gielda igesma, loxna <noise> gunu nkiꞌn igesma uyob gana wen stib guꞌn nkiꞌn ikiꞌnda ideꞌdma gilxkab porke gunu nak guꞌn c̲h̲uꞌnn yu minn xgesda sinda lëꞌ naxna giaꞌl xdeꞌd gilxkab dele ba gilnë dzak dele bekwaꞌnda, ga gunu c̲h̲uꞌnn lëꞌ minn xgesda wen nika xielda iges minn, konde tseni lyu noꞌnda mkaꞌl yu lo minn nika ngesda minn lo noꞌnda gilxkab udeꞌd minn idibsa or giaꞌl, loxna wen ide'dtama gilxkab gana igesma uyob dzekna gielnama igesma.